A important loo tsukati lawa, a important pokati phal tiong loo ta. <hesitation> Amasabai tson o a diverse tson hei, outlook tar hi mi hi ape veni tso. <hesitation> Perspective hi a tisao, nitsinakasayang liu khan o perspective hi a tisao vei thii loo tsa. Fen shong shong kalcha shong shong nei tson ha mi kan sensitivity ha. Kan mi sensitivity de kan riat thai pata. <hesitation> Misopo, miso vei tson ha sensitivity tsuk shedon loo tuka amase, vai tson miso sensitivity shedon loo ta, tamdak hi nanse e namdok sensitivity ka kan riat pui loo tshin ta. Kan mi ka apro modon ta, tson tsumina enge apro modu tsu empathy ang te, tson enge EQ ka ati san pata, ni tso IQ tso ati sang loo khan, tson IQ po ati sang deo ta, tson tso hei kohoi zao tso fin nandion deo khan. <hesitation> Mun shong shong mi nei tson, mun shong shong kalang be deo, kalcha shong shong ka kan shed vei pata, kan mi khan hei minti fin tso selang ani ta, tson mi tson ni deo mi.